Laha a Madagascara atao ny lasopy tongotsomby ro lasopy nentimpaharaza. Ka ny fomba hanetrehanao azy maka anao tongotsy aomby fa vita tetiky fa vita dio soa. Ataonao i anaty viany bevata fa misy rano maro avelanao i hangotrakotraky ambony afo. Mety la afo kitay. Mety avao koa a afo charbon. Malemy soa igny i apidirinao ao légume Apidirinao ao ovy karoty. Apidirinao courgette, apidirinao ao aby ny fangaro tianao agnaminy. La maleny avao miaraky malemy ao i, i raha abiabay tsaraiko aminao zao miaraky malemy ao la oarinao amizay. Afaky asianao paty afaky hohaninao amizay avao.